Onre nikunre toro yani ko'o yaninduta ka'a, nundu nunauni teni yanró ninchi kuu ninkunru ituu onroján, yeyan pero onré kuenta kuenta ñani iñenró atuu ña'a kandero ñia atuu neguo, atuu yenii iho atu ituu ñeñonro chinrá unandiñore toro, ndavi ndavi yanró nundo nanda kanduno ndunda siempre, dindukyenro iin ndoro kuan, nanda kana nada iin ndia nundo.